<noise> kwa nini, venye neko na historia yane venye iri. Kwanzi usingi vaane mpaka haha, ne muntu omo na twalabishe no basiye boa sana. Maisha ya mwanzo, yoishi na iyo na tata ija yakengala, se da na maisha yaani maisha kwangala sana lakini, kusina roolusika sana kwasababu, voosi vakaseya ni wa- ni wazazi, kute iyo na taata, vakati vokosana voogopa voovo, lazima kuvaluke na shide akati yava yavasinga, so vyo vyatoko vazazi kuhitana voovo, wakati tuko na vaana, dee vana na wavakasumula tatizo, yaani vatite vazezi. Kwanza vakavaluka vasina amani tuku nini kwasababu ba shule si vari dame vakasumileke maleto. Kenda vakafikiria bikura kaaigi. vaala iyo na tata ni chee vaa bweeke. Ni kintu kimo ambacho cha boa sana kwa jamii yoyose ila tuku. Onene vyele nekwona, konana hokosa kofomela esalaga ye ma tata kokitana gosago bhalogalokomela osingo ha dei la tango kwa sababu lentitu ambacho cha via sana vava nsinha, vava nsumura chuke enyea sana siaboa vantu kunchumula, wosa kwa wazazi matange vatu vana visengo, wavaluke nukuluma muda wosi iri vasinga vavaluke na maisha na hohoyo boha, vavaluka na amani. Nooche nooje napove singo. Konoo moohitana mbere geve singa, sina amani, sina furaha, sina kiitera tuku na vasinga no vevarero muhivohivo kudame na meishe hayo hayo, mpaka anchene variki iendelezaoto saka nanjentu vazazi tumantereku totanevasili oleboha itero vye boha na vali vakina valimo vosi vi tero ile ni maisha yaho na holo vasi ne vali. Vapale chani cha boha sio kovalo pa na maisha ambayo yanasababisha musinga adeere valuka na mwamkee mwamushi kwaiyo